ඉතාලියේ ආහාර කියන්නේ ඇත්තටම <hesitation> ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ ආහාර වර්ගයක්. ඉතින් <hesitation> ගොඩාක් විට <hesitation> අපි <hesitation> දන්නේ <hesitation> ඉතාලියේ <hesitation> ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය විදිහට පීසා <hesitation> පාස්තා <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ඒ වගේ දේවල්නේ ගොඩක් අපි දන්නේ. ඉතින් ලංකාවෙත් ඇත්තට දැන් ඉතාලි අවන්හල් ගොඩාක් තියෙනවා. පීසා විතරක්ම කරන අවන්හල් තියෙනවා. ඒවල <hesitation> විවධ වර්ගයේ පීසා <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> පාස්තා වර්ග <hesitation> ස්පැගටි <hesitation> ඒ වගේ දේවල් <hesitation> කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලසාන්යා <hesitation> ඉතින් <hesitation> ගොඩාක්ම රසවත් ආහාර වර්ගයක් තමයි ඉතාලි ආහාර වර්ග කියන්නේ. ඉතින් <hesitation> මම නම් <hesitation> පෞද්ගලිකව ගොඩක් කැමතියි <hesitation> ඉතාලි ආහාර වලට. ගොඩක්ම <hesitation> පීසා වලට <hesitation> සහ <hesitation> පාස්තා වලට. ඔවුන් ඒවා අර <hesitation> සූගෝ එහෙම කියල පාස්තා වලට එහෙම දාල හදනවා. ඉතින් ඒ වල වෙනම කෑන් වගේ ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මස් <hesitation> වර්ග ඒවා තියෙනවා <hesitation> පාස්තා වලටත් දාල හදන. ඒ වගේ දේවල් <hesitation> මමත් පෞද්ගලිකව කැමති කෑම.